Samy tiako na ny piano na ny gitara fa raha hisafidy aho hoe inona no tiako hianarana dia aleoko gitara satria iny mba betsaka ny olona manana azy. Dia raha sendra misy lanonana izany dia mba afaka m-mihindrana kely an’ilay gitara aho mba mitendritendry eo, fa ny piano vitsivitsy ny olona manana azy dia mety tsy dia mba afaka mampiseho an’ilay fahaizana nianarako aho.